Refri nak guꞌn x- c̲h̲uꞌnnstsiꞌnma xguma ic̲h̲ë nex. ic̲h̲ë pzaꞌye ic̲h̲ë. x̱ich ic̲h̲ë pchoꞌx gunu xiu lën refri par xkedzu stse, xkedzu stse c̲h̲uꞌnntlodu xkakga sia nup nizëd nup, nup më, nup x̱oꞌbgiꞌn, nup dele bekwaꞌn c̲h̲ixkwaꞌma xkomidma, ga siawu lën refri c̲h̲uꞌnntlodu, c̲h̲ixkwaꞌ geg c̲h̲ixkwaꞌ c̲h̲ixkwaꞌ par c̲h̲ixkwaꞌ nis ñag giama, lën refri xgunu pastiy, indiksion ga xiuwu par par xkemu c̲h̲uꞌnn c̲h̲akñagu, indiksion o indiksion chen man, ga lën refri xiuwu.